Goungouma fou nama fé, <noise> mo férine ki mo wougou mo sama, mo wougou mo damma, mo wougou djibéima, mounne fé goungoume fou nama, goungou mo sama mo sitane do dimo djibéima di mo damma. Wama iboutouma féne, mo wougou sighi sigue, mola wougou fountou gnaméghé fénan. Goungouma fou nama, mo férien goungouma, goungoutou malé, mola goungou mo dama sitane, mo goungou mo djibéima mo sitane, mo goungou mo sama sitane, mo routoutini mo bédati mo goungouma fou gouwame sihima dane bélé, goungouma fou nama ghounné, goungoutouma lé ka fou goungou mo wama boura sihine. <noise> Ni wama domatoma féni mo férine domatoma midi ma wama séhine mo wougou, mo sitane ni diti nan bare ma boukalé téma lountan ma lé founoume ni kasa boughoumoni, alasa dima ha gnané di a gnama wougou, awa wougou bine midine. Ni mo yike dane dike mola sobe goungou koté nan kasa, gouidjina dana ni mo rotani mola goungou mo dama sintane gouidjide roumtou. Mo roudou mo boude na mo yitighi mo lome ka soughatima, mo nansi doutane mo boulima, mola goungou nan titane romtou, sintane, mo doutou mo bolima mo soughane mo boude na. Wama mo gnitighi, mo romtitini, mola thikame mo bolima mola wougou nan wama mo gnitighi mo wougou nan na sintane, mofa régui gniti birtane boude ghounne bélé wama mo gnitini. Wama iboutouma witine, mola déye goungou dégma goungou sighane sih fountou gnamaghé bari iboutouma witinan mo wougou, itoghine, ignamé yéne mo fountou, mo yék yéké mo gnéné mo bél, goungou déma mo déye.